مشان تخيط زر علي القميص أول شي يجب الإتيان بالإبرة و الخيط الي يتناسب مع لون القميص ، و تحط الزر في المكان الصحيح علي القميص و تبدأ تخيط من الخلفيه و تدخل الإبرة من خلال الثقوب في الزر و تطلع من الجهه الثانية ، و كرر العملية تلات أو أربع مرات للحين يثبت الزر علي القميص.